<hesitation> mukenya mweru muno banu bali mu ne tsishughuli mbalimbali balala ba tsiasa bekhala khu tsiasa yabo bahenzeritsa bala ni wina unyala khuba ni ali mwami wabo ba khahenzeritsa ba khamanaya mwami wabo wa benya bashakhule miakha jirano jia khawa a batsia khu tsikura bha khatsia hu khu tskhura bakhatsia aah bachagula mwa babetsa beni naa makhuba khani khali ho bali ne tsiini bali mu tsiini tsabo tsiini tsiri mmuno tsinyi banu baretsanga managana khabo mutini yabo bali na mima jabobali na mima ja itini yabo ikholanga ma balonanga malakho ga itini yabo ibezanga ni yenyi bakhole bala bali ho ba pag bani bali ho baisiraeli bali na mima jabo ja baisiraeli bafrensi khani bali na minma jabo ja bafrenzi na khani bayaye bali na mima jabo banmanya khuli bikhalanha ha bekhalanga bali na makhuba khabo ni banyanya binu byabo bi bimba khali ujenya mba mwana uyu ni akhola makhuba kha akhola yakha arulitsa hena khumbe ni binu bya abetsanga ni anayanyi khu khusalanga mu tsibala muno banu khwikhale buulahi nu bulla shijira buli munu ali na mangana khekhe. Na umulimi alimi lilima ryerye ni ali no mulimi khwekhwe khuli banu ba khuli ingo inu milimi jageha n ani uli nakho khatititi alimanga ho arhakha mutuma khabetsanga ni amanyi khalamukhonya na bali na bunyolelo bakhola biashala bakhola biashara byabo bulahi biba biba bibarheteranga bukhala hibi munu mwene ni wo umanyi uli sginga akholanga ya she shijira unyala khunyola banu bakhunjika banu musokoni icheptulu bakhulitsa tsinyanya bali ho unyola banu bari musokhoni banyinge bene baas khu ni uuka hene aho umanye bantu bafwana khuli bayola khu shinu khuli tsibakhonye lilia liabo na butsa khutse khusalanga tsa nyasaye akhukhonye bali na milimi mikhari bali elwanyi eyo bali eltoret bali ena bali kitale iyo bali na mashamba makhari khene balima matuma na bakhalima mauma khene yakho aagh barhakhu mumuoga btsakhu nakho mu reserve ma khunye khuli mu reserve khulanga khukhula khu khunyola tsiokhulia tsijira milimi tsiri inu yigi si jiri ne shikhulia munono tawe shtula tsa matuma kitokho yaani muntu na anyola shinti shitokho tsia muntu anayala khubola unyala khulia mwikha mutsima inoho khani ukhuritsirakhu bantu matuma kharhula mu mulimi khwokhwo tawe shijira milimi jene yiji. Kali tsijiri na imbolea inahi munono ta khali ni khuragha na imbolea khali si jinyolanhga biukhulia bia khenyekhanga bibe binyolekha mu milimi jene iji tabe ukhorwa tsiekholekha milimi tsiery tsalukha tsia khekha binu bia khurhagha birula bulahi mba khali ni unyola munu unyala khunyola munu ni ulimi mulimi mukhali khwene urhaji binu na bintu byene ibi byosi khali khu muhetsanga bintu ta ni anyola shintu kiitogo khuli inu balala ba khuli ni bunyakhanu nywa noho khunyakhananga na bali na bunyolelo banyolanga khuli tsi khunyala khunyola bintu byosi khubula khunyola tawe ni khutsa khu bitsi khu nay o tawe bali khu na shintu kitogo banyola ni babula shintu khanti khali tsa ntiono banyakhananga na tsingulu tsiabo khu bakuha banyola khunyala khuba khulumikhiranga nig ho gene yakhoo